Ye ni kuunchi ikuexi, kui'a niño jɨꞌɨnchi ku'u i'i ye chiva, ni inonónchi ve'e ñayivi, <noise> kui'a niño kajlɨnchi ye chiva naá, ña niño layaanchi ye jɨꞌɨ ikai ɨ́ɨ́n ɨ́ɨ́n-i, niño jɨꞌɨnchi ku'u, ka'ndenchi ño, nayenchi te naxi'inchi ye chiva naá kurrali, ye burru naá kui'a nda kuulo'oi kuu níi ye ño'oña'ai, na xi lavai va'a te lavai nēē, <noise> ye vaka, ye turu, <noise> ye kurinchi naá kui'a nda nda'yii ye lo ña keei, <noise> ye chon naá lujua ni nda nda'yii ye na kaai.